بعض الأطعمة البسيطة الي اني كلش هواية استمتع بيها هي اي لمن اني اسوسلي معكرونة بلبيت او اي باستا او مرات لمن اني اسوسلي اي لفة دجاج، وو ايضا كلش هواية استمتع لمن اسويلي دولمة بلبيت، استمتع بلبرياني، استمتع بالعشاء لمن اني اقلي ايي- طماطة و ايضا بتاتا.